ජනවාරි මාසය ගැන කියද් <hesitation> දිම හිතෙන පළවෙනි දේ තමයි <hesitation> අලුත් අවුරුද්දක් කියන එක. මං හිතනවා අපි හැමෝම <hesitation> පුංචි දරුවෝ වුණත් <hesitation> වැඩිහිටියෝ වුණත් <hesitation> අපි හැමෝම මේ ජනවාරි මාසයට කැමතියි. මොකද <hesitation> අපි අලුත් අවුරුද්දකට <hesitation> මුහුණ දෙන නිසා. ඉතින් ජනවාරි පළවෙනිදා කියන්නේ අපි හැමෝටම විශේෂ දවසක්. එදා දවසේ <hesitation> අපේ <hesitation> එක එක චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර අනුව <hesitation> අපි ඒ දවස සමරනවා. <hesitation> ඒ වගේම අලුත් වැඩකටයුතු කරන්න තියෙනවා නම් ඒවට <hesitation> කාලය යොදවනවා <hesitation> ඉතින් ඉතාමත්ම <hesitation> සුබ මාසයක් විදිහට තමයි <hesitation> මේ ජනවාරි මාසය හඳුන්වන්නේ. අපේ අලුත් අවුරුද්දට තියෙන සැලසුම් එක්ක තමයි අපි මේ ජනවාරි මාසේ පටන් ගන්නේ. ඉතින් මටත් <hesitation> ලොකු මතකයක් තියෙනවා ජනවාරි මාසෙත් එක්ක. මම කොහොමද <hesitation> අධ්‍යාපන <hesitation> ය පැත්තෙන් <hesitation> අලුත් පියවරවල් ගත්තේ ජනවාරි මාසේ. ඒ වගේම රැකියාව පැත්තෙන් කොහොමද <hesitation> මම අලුත් <hesitation> තැන්වලට ගියේ ජනවාරි මාසේ. ඒ වගේම මගේ පවුලේ අයත් එක්ක ජනවාරි පළවෙනිදා කොහොමද <hesitation> එකමුතුවෙන් සමාදානෙන් සතුටින් ආරම්භ කළේ කියන එක <hesitation> මට ඇත්තටම හොඳ මතකයක් විදිහට තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජනවාරි පළවෙනිදා පටන් ගද්දිම මම දේවස්ථානයට ගිහින් තමයි <hesitation> ඒ මාසේ පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ජනවාරි මාසේ කියන්නේ බලාපොරොත්තු ගේන මාසයක් <hesitation> මට.